क्रिएटिविटी माणसाच्या जीवन खूप गरजेची भूमिका निभविता। प्रत्येक माणसाक नवे विचार योन या विश्वावर खूप आधार करता। तसाच बरी सवई माणस्या भीतून येयल्यार तेका विश्वावर पुढे खूप आधार पडता आणि लोक मागे तेका वळकण जाण जातले।